Tu'uk dun yuk tubëkyë wi'idtyë a'axtay ma'a jedun ti'ibë päkpë tam'spë dun kyay myd bi'i jyëmyëd dun nëkx kyëx wo'oy jadunt's bi'i a'ax tu'u akëbyëdun nyëbadubëkyë tyam a'ax este ujt's akëbyë o je'e ka'ay je'e ukyë a'ax du'u yaj pedëkyë jadunt's a'ax jedun tu'u wat's nye banëkxënë ma'a a'ax jedun të yumyën ji'ib a'ax jedun kyut'sëmënyë.